Te aũ bo ru jeenige dagoo tinda wura yendiriŋa înni nimoo? Ôwolu kaa numa sabundu îyi bôli tûlĩ tûlumoore tassu ai duro diĩ baraniya ru ñiiŋa tasu mire sabun tûni îyi bôli ru tûliĩ înti na gîrinni. Te kee kisimoore diĩma gonii kûrbal tunum suŋii suŋum bôli gis îyi ai diĩma baraniŋa njeŋa bîi wôwu woo addi ra sêgi tiri bîi wûnigiyoo îyi ti kee ru jeni Îyi yiga wo tîyo wo na ginna. Îyiĩ mere na kûrbal gonum šefeni ti kee tigisoore hêmire addi duro tunni sukar na addi duro tunii gîleni na tunii cii na aũ ini gor burayini mire ra cii ina ginna mêzir da jeni. Aũ jeni ciiŋa kûruge cûu jeniyigire aguzuu jeyinigire te ru ziyara jeyinigire. Humusa kûrbêi ndoo hurum turomoo duro tûrusuu humusa te re amma ini gor wawuŋa gor dîima ti kee ru barani hêmira buu kisimoo humusa ncorcidig. Hêmira bur addi kisiwoo yer cinni dîime te kee lanum ini gor kiriŋa gor tunni iyoo dîima barani baranum gali ru yîri nasire bênoo ber humusa hunaa zunta gali yîrim noko nasoore. Jaŋum soyi yîrim halaŋum yîrimare kôi dîi cuwu ginna bêi tigisoo caŋiigi. Aũ guru na burayinoo sa buzu yercinig aũ guru na dêega murdom saa munduu dêega murta aguzu buzoo yercinigi. Ti kege ciina te ginna amma ini gisi barayiniŋa layinig. Te ginna dîima yercinoo fûrum numa wîni tûnii aka gonumere. Duro tunum wînii uwug saga uwug kišima cuwu tigisoore kiši gali ru uwure bênnoo « hûruma bahire » yintigi. Bahire bênnoo humusa daha ntacindoo hakintu curukunni zuñindig iyoo bur wînii yenim ziyara tigisoo aũ bami koo baãyi njoo na kee duroru tunum wînii buru uwirenoo addi ra cuwu tigisoo na îyi bôli gonumere walla bôbor na sarcindig kôi gurdu. Bôbor walla gonum kišima sardum bôli kisii saga kaa numa îyi bôli ru sabunu tûli. Dîima kogorum addiya tûkula kisimare daha cuzii hûrum daha ti kee ru ginna cuzum fûrumoore wîni ai indoo duro ciiŋa ginna aga tirimoore duro coo njuuwugi ginna aga turumoore wîni addi na bam kiši duro tunuyig. Wini addi na cîi daha nayig cîi daha ciŋa fûnig kîši duro wîni bu somi bu somoo humusa. Wîni uwug wîni dahuma daa bur fûnumi addi muzoo lanim ranii Bapoore ahara gonumere jinai ru yer heri te kee. Herimoore kiša hundaa kogonii bôra kisii kôi hûruma lau ciiŋa te kogonum bôla kisimoore kôi šuwal bôli walla daha tardiĩ sufura bu walla njorcindo addi ra wopcintoo šakara ta tira duro mûyi cii na intoo kida ru mûyi yerci kišama ênii tigisig humusa zucindig. Iyoo wôwa ru mûyi njoo na duro fûrum buru njorda tigisig na berke wowa yalka tigisoore duro mûmere cî jaŋim soyi. Tani zaka haraniriŋa ayire aũ ginna harari hunu dîyoo ti kee išalla. Humusa bo ru jeeyintiga amma ginna daku cii na amma ginna arakintu jeyintini. Kîzeyima buru bu ciina bo ru jenimoo zujindinni yobum gonimoo zujindig. Hicima tigisoo zujindig bo ru jenimoo digisa foo na busug têri tuzoo na busug bî wôwo ti kee ciina humusa bo ru herimoo buru zujindinni amma ginna na boru herimoo daku ti ke.